بالرغم من إنه شبح كان يحس بالخوف، كل ما الليل يحل قرر إنه ما يبقى لوحده.،فجأة يدور على أصدقاء يساعدوه خلال بحثه قابل حيوانات صغيرة مثل قطة وفقر وفأر. كل واحد منهم كان يخاف من شيء إتفقوا مع بعض إنهم يواجهوا مخاوفهم سواء مع الوقت إكتشف الشبح أن الظلام مو مخيف زي ما كان يتوقع بل كان مليان بالأسرار والمغامرات في النهاية صار عندة شجاعة وصداقات جديدة.